Tani odo kînniĩ tîyiidi ŋila budi kînniĩ tîyiidi, odu eredu-ã tigirĩ, yaabi, tûnni turo du yaabi kûduguruu čî, tûnni-ĩ su kônuru kûduguru-ã ada hunã yobaar, yoburu tersar, yum to kînniĩ tîyiidi yoburu tersuru ni abi yeri, toi tihinedú. Lôko to ŋila nurã dîšee walla hoo, to di gudi kanjunú, budi kînniĩ, čôhure-ã tersurã yoburu ni yaabi hundu kînniĩ tomuru yer. Yaabi-ĩ du yûdaar, yî hundu yeri, buda hunda yeri, to koo di yum nani buda beeru yeri, čubudi, to koo di mura buyuo, kunu tûkule tohoo. Tûkule tohudã, abi yeri, abi yeri budi kubogo. Ada lau nurã četu abi yendiri, ôze du mûkuru abi yendiri, tigandi, toi budi kubogo. Aã čôhure-ã gubudi budi kînnie. Yaabi-ĩ du mûurã muro, yaabi hundu yibenuru yerã muro, yî yê maša yê yeri, tûgohu neŋirî yernuroo, tûgohu du tigiri. Ko-ĩ horinuroo, laniri, to koo di čî kunu tûkule tohudoo, yiga yugurki, yiga yugurki tigandi, halas <hesitation> buda baa buda beeru yeri, tani hi hanadiyuo, hanadiyindã halas čarku tûrrú, kunu lôko buyindã, sa hundã ôzi di mûar, halas ada lau nurã četu abi yendiri, budi kubogo. Aã čôhure-ã mura čû, čû, halas mura wošiyundudo yugó, onou togus, ôbure hoo, dîšee togus, ôhure hundã yugurkoo, sûgoi huŋuri, čôhure-ã mura mannu yida-ã su kôčindi, <noise> abi yodirki, sûgoi yidi, yaabi hundu has bui yibenuru yeri, to koo čî, čôhure-ã. Mura buya toho, buya toho, to koo di buya tohudã, sûgoi yopuru ni yituru budar. <noise> aã, muro čaa tee, bursanurú, ̧̧ toi yiŋgaldu, lôko turo tedi ligi, sûgoi onou bozi, sûgoi budi onou bozi, to koo di čôhure ada čarku tûrri. Čôhure gala to koo tunda yopuru, yum turo ada kînnie ni sêremoni yibenduru ni <hesitation> yitar, sêremoni yibenduru ni četu budar, ada mundu, toi yunu budi kubogo. Aã lôko čôhure-ã buyindã, halas yida-ã su bosi, lidi buda yendiri, to koo di landurã čôhure-ã tûrria du čûo. Tûrria du čîkã halas yum turo ada-ã čamburã muro, yum turo ôlua-ã tohoo, tunda čôhure-ã čamburu nani, yituru buduri abi torkiri ndar, ̧to koo di čabtudundu ni ada mundu čabtudundu ni čôhure ndurã abi torkiri, wûni hûnduru ni wûn-ĩ čôhure-ã yituru ni dîhini-ĩ torkuru, dîhini-ĩ torkuru bôoli kohuduru ni. To koo di wûni hûnduru ni dagizi-ĩ du mûkuru ni kopuru budar. Aã ada-ã lôko čabtundã muro tîbi-ĩ ôrus yibeyuo, ada-ã yibeyundu, halas čôhure-ã yitar, čôhure-ã yiturã yîni hundã bahudo, yîni lili, a nduru kînni, kînnii budar, ôrus-ã četu budar. Budi čûsu, toi didi tani tihinedú. Onou nu uũ, budi onou uũ, <noise> ada-ã môše-ã četu abi torkiri, tani turonnu gunú, tunda mundu, tuzoo kora četu abi torkiri, tunda ŋila ndurã gunna tîrize, četu abi torkuri, abi budi čûsu, <noise> to koo. Aã taa čôhure ndurã yunu nduru ni buduru sudaŋgurã landurã budi kubogo toi yiŋgaldu tunda ôwonni čabtudundu ni yunu čôhuro ôzo yûturi. Yum gunna, gunna eredu-ã du čôhuro ôzo yûturi, čôhuro ôzo yûturi yopuri, halas aa, buduri, sudaŋgiri. Ašan yîni čôhurii-ĩ budi čûsu, buwo sûgoi mozú, gûri hunã ni čûsu, toi yiŋgaldu tunda daiman gunna horkusu gudi tadurú čôhuri durturoo, yunu lespeer yibendiri, <noise> lespeer čôhuri čubapi, yibendiri. U huũ tunda lundurã čôhure-ã yîni hunã ni gali čûsuo landuru sugoo, čôhure-ã ŋga nduroo yopuri ndar? Ôze yûtaar, ôze yûturu yopuri, čôhure guru lidú, lidunoó landurã lespeer tunduru nani, du bapar ndar. Halas čabtudundu ni kôuše ndura baranduru ni aa yidi lespeer tuyunĩ baranduru ni lespeer ndur tundaar, Lespeer tunduroo odu čôhuri-ĩôro yidi-ĩ hi dogu du čûwo mannu kasturoo bapiri. Bapiri, bapuru makiri, dûski turonnu čôhure čû, ôguzuu yunu ndiri, bapiri, halas to koo di čôhure-ã buduri, horkusu ndurã budi gali. lespeer-ã yidi. <noise> yidii goburuu sabadulu makuru kopuri, yidi sabadulu-ã tîrize kobuũ ni kobiĩ. Halas kôušu karahaa-ã kastinĩ, guma-ã to maĩ, kôusa-ã du kelenuũ, hînnuũ kelenuwo muro, yibeniĩ agadi mawo muro tuniĩ, kôi agadi-ĩ du halas ême kuna kuna-ã du mûĩ, to koo, to koo di yibendar. To koo di yibendiri, lespeer-ã. Ôze-ã muro yidi, yida tîmizire durusa-ã yopuri. Halas gudi-ĩ ôze su gurahuna su tunduri. Gurahuna su tunduroo muro leturu gibi dundiri, kôi čôhure-ã bosu buda čubudĩ ni gibi dunduroo muro buda mînde su zûzurtiri, halas <hesitation> tunda lukuru dogu du tobusi, čôhure-ã tigirti, tigirdoo, buda-ã čubudîe tohoo muro yûdugusu-ã pûl yerčini, odu yarkirî tigirti, čôhuri-ĩ makiri, halas gudi nakuru sopuri, to koo. <noise> <noise> gali yûdugusu-ã gibi dunduroo muro su gurahunu-ã tunduroo muro halas gurahunu-ã su tahali dunduroo muro wô kasturu bîbi, bîrbi yupuri, bîrbi-ĩ yupuroo muro kasturu wô tahali-ĩ yunu nduroo muro gurahunu-ã gibi dunduri, gurahunu-ã gibi dunduroo muro, tiri watiri, tiri-ĩ gunna, tiri-ĩ gunna sokurturoo muro, kôi to tahali-ĩ čîĩ hi bu fadi sopuri, lau a di ni buda beendiri, lau to di buda beendiri, halas muro buda-ã čubî, čî, čubî čî, čubî čî lau a di ni čîkã morčundoo muro, bu kaniri čini, bu kaniri čunoo muro, tahali-ĩ, tahali-ĩ hi so činai, pût yerčini, tunda vyarkirî tigirdi, mbo mannu landirî tîyi, <hesitation> yarkirî tigirdoo muro to koo di čôhuri-ĩ hi. <noise> <noise> aa makuroo muro, odu halas muro čôhuri-ĩ yûdugusu-ã čoŋã ndî mannu tohú. Kullaha lêige, kôi turoa yaabi hunu yibenduru nakiri. Halas lôko čû, ôguzuu, tuzoo tohudo êski di yopuru ni yum to yitiri. <hesitation> to koo di sêremoni yibendiri, to koo di yituru buduri. <hesitation> to muro, aa zuga čaa teĩ, muro čôhuri-ĩ mawo, čôhuri guru mokini, nohudo ko tohi. Unda nohudo niĩ mau aya naĩ, kînniĩ čûwo, pûbut či tedi, muro nohudo zogo landuroo, čôhuri-ĩ mokunoo mannu bursandurú, ôhure-ã hitiri. Ôhure-ã hituroo muro, zogo kînniĩ aŋgaltunoo, yaari tidee čunoo, haki čaa tedú.